Waam man sẹbgọ kị ɗịyọ, kanantaụ Kalataụ, kanan pịdị maadwaa kanan pịdị wụtẹn, kanan ta kọrmana waam kọọbgọ kẹrkẹbẹ nẹm. Kẹrkẹbẹ a waam gị at Lad kị waa pịp, ka kẹrkẹb nẹẹ, ọnụg kụdẹ wa wẹẹzọ, amdọ wa wẹẹzọ, saan kị pọkị waa wẹẹzọ, ka mịn sẹbị, mịn ɗaṇg saba ị lalịịnmụ a pịdị maadwaa ma yaa mụụm dọk ka waam ɗọgụm lamanaị pẹẹ nam analaị lịịn talpị ọn waa, nam kana ọbọk ɓalla, kanam ɓad ɓalla, kana waamụn tẹdụk, kanụ waamụn jaana nẹm. Lalawaị ya kẹrkẹrkẹbẹ kị kẹrkẹb ụkmọ, pọngọ mayị kẹrkẹnị kị pọkị waa yat waam kọn, Lalawaị gị ụp kụrma parla waajẹ, par lawaajẹ, par waamụ wọọkịịnị, par waamọ wọkịịnị kanan pịdị ụp waị mọ warẹ kị ya la waị lọb- lọb- lọb- lọb yọkọt ga ana- apẹị an yaaz wẹẹra ị pẹndan madaṇị kị sald pẹndan, kaa pẹẹm pẹẹ pẹẹm ga waam, pẹẹm kẹị lalaụjẹ kẹrkẹnị Ma ẹdọnị kẹrkẹnị ị maad waam ɓaanụ wa mịyẹm ɓaan ga wa maɗaṇyị anambịịn ɗụmụk yaa kẹrkẹbẹn anambịịna mọnọṇ ka waị waamụn kọrọ ta pak anambịịna pọn anambịịna ɗụmụk yaaz kẹrkẹbẹ kan tam, mụụm ga waam ya kẹrkẹbẹ ma ke̱rpị waa mpẹtẹị waam kọn Tịbị waam mọn sẹbụk ta kaban kẹrkẹbẹ kana ɗị sẹẹrọ kan sẹẹrọ ka ma pịp ma rap ma yakkụ gị anan kẹrkẹbẹm ɗịyọ wa yaazọm. pọn ka mụụm ɗọk yaịgọ gankẹrkẹbẹ lad kị waa pịp kị kẹrkẹnị ntam dịyọm kọn yaa da talgụ. Nwarẹ ị ɗịị wa na ka wọrọp ta mana kan waana yaịgọn gan kẹbẹ nam tọọm ka kẹrkẹb waam, wa ɗọk madaṇyị ɗ̣aụdọ, wa ɗọk maɗaṇyị saldọ, wa ɗọk nanẹ-nanẹ. Maɗaṇye an waamụn jaana watọn lamana nam ma wọkụn lalịịn ga wọr- bụm, wọrbị kẹrkẹtọ, wọrbị kẹrkẹt kị tụk tụlịị kị meyịn lalịịnụm baanje̱, lalịnẹị ịllẹm ɓaanụi̱jẹ maɗaṇyị lalịnẹị wa maad waa, ma war pịdị maadwa, maɗaṇyị yamb yaam sụp lalawọm ɓaanụị jẹ lalawaị yaan wẹẹz wụtẹn maɗaṇyị yaan yaị mụụm kụde pịdịm ɗọk. pẹtkọ waamọn kẹrkẹbẹ nam kụdẹ, nam gaayam maɗaṇyị lawaị ɗụmụk maad waam. wa sẹ yaya kanan da pandị kanan da kịlaṇ mịnị wẹịzị sẹ ma sẹ yaya yaan wụdọ ki kị rụmụ waamọn jaana neem gị wụdẹị waamọn jaana nem mọ ɗaṇyị adụk wụtẹn wụdẹim ɓaam ụpam ɓaam mọn nẹẹg tẹrmẹ waamọ wọkụm ịnị mọ paadụn kana taki nam ma ɗụkụkụn nẹm ma ɗaṇyi maa kwajụm kọn ta pakẹị nẹm kẹr kẹị ụkmọ kị Sẹlụn yamba ka pẹẹm yamba mpẹẹm yịtị am wịịrnị kẹrkẹnị ya wụdọm ɓaanụjẹ takaba Sịlpị ka kụmị ma ɗanyiị yam targụd talpị kẹrkẹbẹ an kẹḍẹ a waam la ke̱yị an sịlịp pọn kaz yaagọ waamọ an pọkịị a waam kọṇ a waam mọn pọnụk kan kẹrkẹbẹ ka kẹrbẹbẹ nẹẹ saan maị pịp kị waa dịyọm kọn a nẹẹ waan mọn pọngọ kị kẹrkẹbẹ